Yenguo llave ján ndachinru kukuayedo unda erador pasador, kandaro nimodo naján nindo kanva'a chinoyo kavachí una kavachi ndakayu ya'a, ya'á kue unaynuu medida.